<hesitation> Koa zen̈y tan̈atiny fingian̈a kafe zen̈y irô ô zen̈y fanojy, mikoran̈a tsara zen̈y irô. Avô mety andra ny in̈y izen̈y irô mety tsy fampikoran̈a fa mandeha zen̈y isan'andra. Koa fa fampitrotro fo, ndreky fampizaha, ndreky mifan̈aton̈o, mifampikoran̈a, fôtiny misy raha hitovizan-drô zen̈y ô.